اول حاجة ان انا لازم اعتذر للشخص بعد الموقف على طول مستناش فترة كبيرة اوى, تانى حاجة ان انا اروح له ولازم اكون بصاله ف- ف- اه - عينه و موجهاله هو الكلام بعيد عن ان ميبقاش فى اى دوشة حوالين المكان او كدا و اتكلم وافهمه وجهه نظرى وان انا بعتذر على الطريقة والاسلوب اللى انا اتكلمت بيه, او ان انا فهمته وجهه نظرى بطريقة غ-غلط, ولازم استنى واقب ازاى- اعرف ازاى هو ممكن يقبل اعتذارى و ممكن ايه اللى انا اعمله عشان يقبل اعتذارى دا